दक्षिण अफ्रीका के जो संस्कृति है ओ हार कतेक झर म बहुत अलग अलग है। दक्षिण अफ्रीका ल इंद्रधनुष राज्य भी माना जाते आऊ साथ हही म यहां बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग भी होते। आऊ एजआग भी अलग अलग प्रकार के संगीत आऊ नृत्य भी होते।